Atrof muhit haqida o'ylasam birinchi keladigan narsa bu orol dengizining qurib borishi va buning bizni yashayotgan yerga tasiri va turli xil kasalliklarning shu orqali chiqib kelayotganligi hayolimga keladi.